Ko'o a'ax jëyëkayn jue a'ax po'oj mëkëdakëp a'ax dut's a'ax tyubëkyë nakoyë myaja myat'snë du'u motor jyak maja'a moy nëkx chyajpëjnë jadut's a'ax yaj yoy yë a'ax ji'ib piloto a'ax.